Nguleedam e peewendam nyalawmaare kaanduɗun kanjun woni nogas e didi yago e tati (twenty two to twenty three degrees) pondol celcius. Kadi bo nguleedam e peewendam nyalawmaare kanjun woni sappo e jego yago e jetati (sixteen to eighteen degrees) poondol celcius